Ngam njiddaade saytuɗi e nguurndam, Jokkondir saytuɗi ngoni haɓe e kaddi moƴƴaare, Waɗe e noone moƴƴere cauliflower, Carotte, E bundi. Heɓe ndiyam e cadoɓe olive oil, Bawdi, Garlic, Cumin, e lemon. Walla njiɗir nder ɓandu e cadoɓe kadi ɗoɓɓe njiddaade saytuɗi.